اني لو رجعت خمسين سنة لورا اول حاجة نحب نتعرف على اوضاع البلاد الاقتصادية اوضاع البلاد السياسية كيف كان حال الشباب? كيف كانت الدنيا ببساطة جبل ما يكون في كل هالتلوث <hesitation> بدي نجول لهم شي يفيدهم شي نصيحة لحتى ما يصير حالهم مثل حالنا اليومهبدي نساعدهم ان هم يتخطوا مشاكل اليوم.